So tawi aɗa yiɗi toppitaade puɗi goɗɗi e nder galle, <hesitation> kala sahaa, suubaka e kikiiɗe fof, a wisan ɗi, mbaɗa e majji ndiyam. Kadi so waɗi lebbi seeɗa, peertoɗa saraaji ɗi mbele ina ɓeydoo yooɗde, wela yiyde.